Zisendi zyenya uzirumikhire khunjira indai nuzurumikhire khunjira indamanu zivakhusaririza shichira khari varende yavo shivakhulolera vulai tawe valla nugula vindu vakharanga khumoloma uyu arinizisendi naanuzirumikhire khunjira indai yiwe mwene namanye khuri azivumikhira uvarekhuivagaliza tawe uziru mighire muunjira indai yamang'ana go go mwene vuree vuyanzi vwa mwoyo gwogwo na inzu yoyo navana vovo gavee munzu mwomwo shichiraa haziverehao vulai nughulikhui inguvu nizindai ugulekhu ingokhoo nizinda lakini varende valala shivakhulolelanga vulai tawe neshichivanga zisendi zivii hatari haluvega <hesitation> zirinavuchungu haluvega nahaluvega halai khu azivumikhire nuvujeni vujeni vwa nyasaye akhumanye vacheri vwahurumikhiramu apana khukhola za ndina ta nukhola ndina zilakhusaririza khonyekhu kwinyaririza sominyekhu vana vanje nomberekhu igasi ganye hango khurigenyakha khungenyakhanga ndakholombera khuri genyekhanga animirekhu. Yani nyorekhu vikhuria ndekhu vayinziri mamurimi varime nyole vikharia vinyishi ndaje vulishinda vulishinda vulishinda khusisendi ziumbere yizi vana vange rasomi niifaita shikhiraa vavasoma nivakhavivaa nivungola vakhasamala ndiri nifaita khuzisendi ziumbere yizi vana vanye vasomi niifaita shikhivaa vavasoma nivakhovivaa nivungoja vakhasumula ndiri nifuita khuzisendi ziawamba zindetere ifaita inyisi zisendi yezo maandola munzu mwange nimulai sana nimuniu shichila zisendi ziawamba shukhuli muchafu tawe khari nimberekhu murendeoyo lwamuherekhu asante khari vana vanje vari vagori ndio lumberekhu andagula vusi avanavanje valajira asande nyasaye akhugasize amaangasizwe khusisendi ziawamba khuzisendi ziashira makhura manyishi manyishi malai shikhari matamanu tu nihuzivumikhire vulai nizindai nizitamanu ta nizindai zikhukhonyanga zikhuririzanga huveza hugwami zikhuririzao unyola.